பலருக்கு எலக்ட்ரானிக் இசை என்பது ஆற்றல். இயக்கம் மற்றும் நடனமாடக்கூடிய தாளங்களுடன். தொடர்புடையது அடிக்கடி உற்சாகம். பரவசம் மற்றும் சில சமயங்களில் தப்பிக்கும் உணர்வை. உருவாக்குகிறது இது பெரும்பாலும் துடிப்பான காட்சிகள். பெரிய அளவிலான இசை விழாக்கள் மற்றும் சோனிக் எல்லைகளைத். தள்ளும் சோதனையைச் சுற்றியுள்ள வலுவான சமூக கலாச்சாரத்துடன். இணைக்கப்பட்டுள்ளது.